شوف أنا أجولك طعامي المفظل <hesitation> طبعًا يختلف على حسب السنة، يعني في الصيف مثلًا ما أحب الأكلات الدسمة واللي تحرر يعني في الصيف ما أحب مرة العدس هذا العدس ما أحبه، أحب أكثر شي في الصيف مثلًا المكرونات السهلة ممكرونة وايت صوص كدة، في الشتا طبعًا أحب الأكلات الدسمة زي المحاشي وال <hesitation> واللحم وهذي الأشياء أحبها.